Çuaâ juanhà çonã jauà laã láh mønâ ðùnã tsøã manã laihà tsøã mønâ tionhâ guióå nénâ jonâ mùnâ lùã jánhå taã ziaã iâ choúhå niunà taã mùnã jáhå taã tøã mùnã zianè jonã juanhà jnanà láhã jonã jmonå tsouã çónhã tíã tønã tsøã monè iâ jouà laã iâ jouà çonê laã laå laã jmonå tsouã mønâ tøhê mønâ tøhê tionhâ tsouã raâ júhã mønâ tøhê júhã tsouã tionhâ tsouã tionhâ tsouã tsøã tønã søã jmonå ià iã nenã guiohà iã júhã iã júhã tsouã tionhâ tsøã jmonå ià iã jonã jmonå guióå nénâ mønâ ðánã minhà jmaønhå çiónhå jmaønhå zaíhà çuoãs å çiónhå minhà vaporu nionê iå jonã çuóhã tsøã lauê tsùà meinhâ çuóhã lauê tsùà meinhâ oå laã tsøã manã laihà nonê çiónhå toúnâ zaíhà çuoã tsøã zaíhà çuoã tsøã jonã lohå tsøã láhã çóhã tíã tønå tsøã iâ lùã lauê tsøã lauê tsùà meinhâ ñanã oã lauê søã manã laihà mønâ tøhê jnánhà júhã tsøã júhã taã tiánã tsøã. Iã jonã nénå tøhê çuóhã lauê jonã çuóhã tsøã çónhã toúnâ ronà jmonàon mønâ tøhê aã çuóhå çounã ronà janê aøè taã minhà nionê çónhã çiáâ minuto aøè taã minhà jmonå tsøã tøhê manã çuóhã çounã ronà ziáhã laã çuóhã ronà nionê janê laã jonã pahâ jmonå tsøã çiónhå minhà taíå jmaønhå ñanã oå çionhå minhà vaporu iã jonã tøå toúnâ ronà nénã çiónhå iã jonã nénå niánã lauê tsùà meinhâ juáhã tsøã nenã søã søã nenã jnánhà júhã niánã lauê tsùà taã ziaã iã jmonå iã ziáhã çoã jmonå iã nenã bahâ tsøã guiaâ jánhå taã mùnã ziaã mønâ lùã jánhå taã zianè tøã mùnã taã zianè tsøã zaíhã enfermera søã çóhã mùnã taã mùnã ziaã laã nenã baâ jmonå tsøã iã jonã eínã júhã tsùàmeinhâ eínã júhã mønâ lùã iâ jouà laã çonå nenã baâ çonå nenã baâ juánhã guiohà iã nenã iã jonã jmonå tsøã nionê laã laã guióå nénâ janê mønâ jmonå tsouã nénâ baâ tsøã nénâ tsøã çúhã guiohà iã nenã láhã jmonå tsøã guiohà tøhê jiuå tsaíã tsouã tøhê jiuå tsaíã. Iã jonã nounhå ouã juáhã tsøã juáhã tsøã ziaã bahâ uoã ouã minhà lùã tsùà iâ naunã sùà zianã pahâ tsøã çúhã jonã tiuâ laã nénâ ouã minhà tsùà iâ nuanã ñanã ooå jmaùnhà manã iãjlaøã uå çióhå çióhå nonê guiohà guiohà guiohà juøà tionå lauê tsùà meinhâ guioå tionå lauê tsùà meinhâ vaporu nionê mønâ tùhå jiuå tsaíã iã jonã nénå laã nenã bahâ jmonå tsøã ùnhã tsøã ouã jonã iã jonã juáhã tsøã líã ià tsùà meinhâ jánhå tiuã jiuå tsáiã liã ánhå tiuã jiuå tsáiã jonã eínã guiohà tsùà mienhâ nionê çónhã nenå bahâ tønã tsøã jmonå taã ziaã iâ jmonå iã ziáhã çonã nenã bahâ ya <noise> iã jonã juanhà jnanà nionê guiohà lùã léâ jonã guè lauê tsùà meinhâ léâ jonã guè jnánhà guè lauê tsouã iå jonã iå jonã bahâ lùã raã jonã nénã ziaã mønâ tøhê líã çuúã lahâ zøhå octubre oå zøhå noviembre zøhå diciembre jmaønâ nenã jnánhà juønè tsouã júhã líã júhã tsùà meinhâ nionê ñanã jonã líã nénå çónhã juáhã lùã júhã tsøã jonã. Iã jonã líã donã lauê tsouã tùhå nainhå líã donã lauê tsouã iã jonã nénå éhã niónã jmónâ tsouã nionê mønâ tøhê áå donã lauê tsøã niónã noúnå tøã ouã lahâ ñanã ooå noúnå tsøã mùnã mùnã guiohà iã jonã ziaã bahâ mùnã ziaã bahâ mùnã este guiohà líâ daunã líã donã lauê tsouã iã jonã bahâ jiúâ tsaíã guiohà tsouã çonã juáhã donã lauê jonã bahâ tsouã iã jonã jiúâ tsaíã jánhå taã tianè tsaíã líã jmm jainå guuè lauê tsouã jonã jiúâ tsaíã nénå jonã niónå jonã niónã nénå noúnå tsouã mùnã çáhã jonã ùnhã tsouã jonã çínã tsaíã jonã nionê guiaâ jánhå taã tsaíã jonã çínâ ninâ juáhã iå taã eínâ donã lauê tsouã iã jonã bahâ çínâ tsaíã laå tøhê iâ aã sónhã donã jonã bahâ iã jonã baâ eínã júhã tsøã nonê laã nenã bahâ jmonå tsouã tsouã tsøã jmonå mønâ tøhê jiúâ tsaíã guiohà guiohà sùà meinhâ ñanã oå guiohà janã tsøã manã laihà laã nenã bahâ jmonå tsøã mønâ tøhê donã lauê tsouã iã jmonå iã jonã çínâ jiúâ tsaíã jiúâ tsaíã guiohà tsouã laã nenã nahâ jmonå çínâ.